<noise> Gn'amindreo agny da mafana lalandava. La am vola janvier toy zao da am dim dimy amb folo degre eo. Fa lafa miakatsy am volana juin aty am zao; <noise> agny ny tena mandea telopolo degre. <noise>